. Sónihuminiĥuo: yahie náhuniĥuo, níɭeġu yaxule náhuniĥuo, soaṗaifiamiġaɭo íñahuniĥuo nímbuleb orahe. Tãtoleriã, sonimbuzim banoo.

Ínoohe niźami níĥuo, ṗohe ṗohe źiḃaniɭo óyom niźa níĥuo. Muṗamunatimii yakun, ezaara, ezenźuleŋ, émundu. Sósinosihi nna, buhimehe níĥuolom, imieŋukahime káruna, koyaxuleina yaxule. Yaxule onaṗeṗem wañ bahalee moafiamiġaɭo muu- muŝaa kom báṗiel. Ámiḃebaṗiel timi manusa yaxule nahaŋunahem manuli aiɭo muśe numomona. Timi źumu e- enee yahie muṗe yahie níĥuo na- nahime á- á- muṗe alanaźa óyom me naguguo buŝan. Nimuiniġaɭo bukielõ niḃaye boviaro, maeḃanaḃambo, yahie monari monahime: kúmoro kúmoro kúmoro viaro, numuibarara, óo mona mona monañahime. Yakun, níbureḃikeren yakunahaŋundoġazim nálom íkereni. Niminekote vís muṗe kavia búnoo, yah- yaa- yakun nahaŋu ka- exaźeni búdun ni- níviri. Sãkõte meme é- é- émundu muṗe. Émundu dóniĥuo nehime, nimuinikaźuezim nivereb. Éhaŋuġaloom odaŋ, éhaŋuġaloom efieku, éhaŋuġaloom híeḃo: mombuinibuhimee. Sizara sónumuinisikeren. Numuzim síkeren mem énoo domeiniġaɭo muśe eraranetiam mími timisibale, kamukere bíḃi afiamiġaɭo netiam nira, ezara sómini sóminirikuto miñaḃanii nixaźẽe, nina mí- mí- mímie kua, kee walasa nixoe. Momuinibuhime sínosihi nínixoniĥuo.